वियर आ वाईन दुनु बहुत प्रकारके मिलेला बजारमे उहों में हम सबछे ज्यादा वियर के प्रयोग करैली काहेकी वियर समय समय लागी ठीक होवेला पिएके पलस मे डाक्टर के अनुसार वियर कहियो कहियो पिला के कारणसे स्वास्थ्य के लागी ठीक हो वेला उहे से हम प्राय जइसन पार्टीसाटी हो वेला त हम वियर रे प्रयोग करली उहे से ज्यादा से जयादा वियर पिलाके कारण से किडनी मे जेकरा जेकरा स्टोन हो वेले उ सब के वियर फाइदा करले। उहे से हम वियर प्रयोग करैसी ।